Botiquinis. Los botiquinis, que los aigamus de prehisal lo menus possibri, o mejol, nunca. Peru sí, enas casas es mestel i prehisu el tenel un cajón con tolo nesseçariu paque quantis que tengas alguna cosina mala de salú i que no aiga que prehisal méicu o hata que acuiga él o el praticanti, se pongan remedius sin tenel que salil. Pol ponel un clusu no á de faltal esparatrapu o tiritas, algodonis, gasas, agua sigená o alcol, antis era la mecromina, ara ai otra cosa mu apaecía, o algotrus potinguis pa cural las herías i las quemaúras de poca emportancia; i tapocu están de más algunas medecinas palos doloris, las calenturas, las descomposturas de vientri… No, no están de más tenel alguninas boticas enas casas.